<hesitation> minkaa mi meeɗaayi defude sannusi kaa. Minkaa kono non miɗe yiya deefooɓe ɓee kaa. Teew nii woni ko ɓe unata faa ɗigga, jonkaa ɓe ndendina hen ɓiɓɓe leɗɗe e haakooji. Ɓe ndefa, ɗun nii woni ko anndumi hen. So wanaa ɗun ɗun wanaa golle an sanne kaa.